मनुरंजन खातिर जानवर के इस्तमाल करना। लायतिक नहीं होगे जैसे जानवर के सारीरिक। आउ भावनातमक रूप से घाव पहुँचे जानवर। के यातरा कैद आउ कर्तब देखावे खातिर मजबूर। करल जाईशे जानवर के उनकर सारीरिक। वेवहारिक आउ भावनातमक ज प्रक्षिरित कैल। जाईशे जानवर के बंदी बना के रखल जाईशे।